Ra andavanandro alongany zaho adin'ny efatra ake mandry <hesitation> fa ra oe week-end samedi dimanche iny de adin'ny roy satry mbola laozako mizaha film fa ra ny tokony ho izy de akeo amin'ny hoe adin'ny fito ka hatramin'ny adin'ny sivy akeo eo no tokony mandry antegna.